komiði sæl og verið velkomin í í kvöld fjöllum við um konur í iðnnámi á Íslandi heyrum af jólasveini sem truflaði

í leikskólanum sælukoti og heyrum af hreindýrum í norðurhluta Rússlands ég heiti

og nú verða sagðar

fyrsti kvenkyns rafvirkinn hér á landi sem útskrifast hjá konu kláraði nýlega svokallað sveinspróf iðngreinar eins og

dæmis smíðar eða rafvirkjun hafa lengi þótt vera aðallega fyrir stráka en það er að breytast og konur sækja nú miklu meira í svoleiðis nám fjörutíu og níu taka sveinspróf í húsasmíði og þar af eru fimm stelpur það er óvenjuhátt hlutfall en oftast eru konurnar ekki fleiri en tvær mér finnst aðallega mikilvægt að fólk fái að gera eitthvað sem því finnst skemmtilegt ef engum körlum þætti gaman að gera ákveðinn hlut

myndi ég ekki vilja neyða þá í það

rafeindavirkjun og þar af ein kona og hún er sú fyrsta sem lýkur prófi hjá kvenkyns rafvirkjameistara ég var einmitt að ræða við eina sem er smiður hún er í

segir að konur eru ekki smiðir þarna er bara búið að útiloka fyrir þessari stelpu að kona geti verið smiður krakkarnir á leikskólanum sælukoti í Reykjavík hafa undanfarið notið

skólanum með og söngvum söngurinn nú í vikunni var reyndar truflaður þegar óvæntur gestur barði að dyrum jólasveinninn lét sjá sig í leikskólanum og já já var bók

þegar jólasveinninn var mættur tók við jólaskemmtun með dansi í kringum jólatré og glaðningi það voru reyndar einhverjir sem fengu kartöflu í skóinn ég fékk kartöflu í skóinn

mamma þín óþekk settu kartöflu í skóinn hennar já

settu stóra kartöflu í skóinn hennar margir tengja hreindýr við jólahátíðina og það eru fáir staðir þar sem eru fleiri hreindýr en í norðurhluta Rússlands margir íbúar nyrst í Rússlandi stunda og þau eru lifibrauð á svæðinu það getur orðið mjög kalt svona norðarlega og víða kallast jörðin sífreri það er þegar frost er í jörðu allt árið það þiðnar ekki einu sinni á sumrin þá er gott að eiga mjög hlý föt eða vera með þykkan feld eins og hreindýrin þeir sem rækta hreindýr segja að jólasveinninn fái þessi reyndar ekki lánuð en það er aldrei að vita nema

þetta séu heimaslóðir sjálfs með rauða nefið kafarar á eynni Kýpur voru heldur betur í jólaskapi þegar þeir skreyttu jólatré og komu því fyrir á hafsbotni við þekkt

skrautið sem var notað er umhverfisvænt og hefur engin skaðleg áhrif á dýralífið í sjónum